जब मछलियाँ आपस में बात करती हैं। तो वो अजीब से आवाज़ें निकालती रहती हैं। जो हमें सुनाई नहीं देती। और भी कई तरह की आवाज़ें निकालती हैं।